Noq ma saa arvo, et sjoo om tiiq kotus, agaq mullõ lihtsalt miildüs sjoo kotus pall'o rohkõmb ku mu hindä uma. Ja ma arva, et mul om õigus sjoolõ kotussõlõ, selle et ma taha siin istuq ja ma-i näe tuu midägi halva tuuh.